איך בין נישט א מענטש וואס האט ליב ספייסעס, איך מיין אז כ'האב בעסער ליב זאכן די נאטורליכע טעם ווי אזוי ס'קומט אן צולייגן ספייסעס, <hesitation> אבער איין גוטע ספייס וואס כ'האב ליב פאר פלייש איז שווארמע <hesitation> ספייס, כ'ה- ס'קומט פון א אנדערע לאנד און כ'האב עס ליב.